Kaka tlaniyanai diwoni kilapiya tilassa kwatkani kilapiya na be nunchu afabe nadgwa kulakula kam afabe niba sallak subah akunik əmda nabi salilauum dau vadik kam gafau chippa akunik əmda atiyau afabe va jlimayane kuli niba sailunduna to niji kam za nakina akunik kaminana na jlamimchau na kalminchau nakzudunhau naukti dilai nakzudu lai ni vaiku kamina kata tlirta kamina kata tlrita yomani atiman awun atu man muji atuman shinkafa atuman Arjuwa tamman yaye niji kunu kaminanna naiku kuni kamina tlirta kazama taya ni vadgwe kulikwachi ni vadwatlu dk wana bai sawu amma kaka ta tlani duwoni niji kambai ni gajlawak amaduwa ko ə dalilik idwatl kobweu gad yaye nitku niji kam biyokwa nidgwi kulubai wujir kam atiyau akimatkanai nanu biye kima əmda baliya wanak makaranta na jlimu kwaya inkinauyi ni vadgwe kuli, niyin kau kaka tlanu za na jlimikwujirik kam bikwa wanak makaranta bikwa karatu Alkuran or or inchau kawa kak zaman karatuk boko niyitku na kiratuna inchinau kazama kuli karatubiyi na kam amma nawi wana kam kazana gakulak nanuwa diwoni nagdwa kuli biyi, itkwata inchinau da dik kaka amma nadgwa kuliyo kwaya fi nadgwi kuli gima karatu dik wana kil wai nabai gadak ni nizga siyi huwa bai, nizga siyabai askuk datiyan be əmda va siyu siyik malakwa atiyi malakwa sai ki tlidatu ya uktak tira nakwnaba ya tlidala kabdiro diman tanai azau kaktlidak malakwau mantinaa nabai gado duwon siyi man kata kak zaman niyi chikuk zamanu nukuz guxatu bai amma nisagaga siyi kwaya nasiyi tinda nizga siyi biyo bani fiwun dau sirin atiyau akimatakanai, aka tlanum nuncu nekiyu a kam yau najlimik wana kam na dadmaktam yaya be nisikmu yau, nusukmutam yaye nadadmoni ankalina ga vadak a dau nichu na jlami dachi na kini nanuwa be gadi ba na jlimubai kazana vakula amma ayutku ka katlanu duwoni nabak wana na jlamikima wanana kamn bikwa əmdi tanai tabdiyu iskuk kira bemchau nanwan inchi nanwan imdau daka nanwan əmdinau oira ni vadgwe kuli amma bai akzana kima wujir kilwa nabai ninchu ilwai huwa. Kakatku tatalani kilapiya yo kwaya fi na jlami kima wana kam nabai niji kam, anawana kam yokwa nidwatlaga bai, nidwatlini nazgwe sik lulwa gama jappa na rasini jappa ni rasini kwari naukza akunik aman nanai əmdo ba ni valwai, na kalam, na vawan, na chapta, na pimau, na dadma tamba əmda ajlimu atu wanak ilwai yo kwaya nini jlamagau ni vadwatlu duk wana kilwai bai atiyau fibe əmda tltiyu adawu, na makaranta ni ma'yim bani wanak ilwai akimatkanai inkani nintladu kwari ibzuku ni vaikuk paidatkila vausani sosayya vausani huwa bina vausanai jappabai to gadak nanu duwon bai akimatkanai kima ilwal nabai diman dik kwazinak tina zama jadu akunik kwazinakbani əmda valwai balle diman toh atitku iwana kilwai yokwaya kazannai layya nalwa biyo kwaya na karatu Alkuran atima karatuk kakkadadun dau kak zaman ninchu kira huwa dk ilwai akchi yau bebabu akimat kanai fi takidi əmdau akimatka nabai kwari sai kima miti satau bikwa be iskwanu satendi ko taksak ika satendi, əmdibe wun ga jlabak dali ko kiramini achi baskwani ko kakmutu yaye yana ka jlamechi ta'azin toh əmdinau tala akunik wujir nanai sata yo kwayan nana na jlaminoli ta'azinbikwa na jlawi wujirik patlayaye tam yaye asata dik əmdi bachu za dawe ganai yo kwaya nane gali ja jlawi dali achi jakini duwar na naukzinanai maduwa, amma akunik əmdo biyo kwaya to be fiakimatka gima ilwai nabai, to ka katu ta jlami yo kwaya kaka sham yo kwaya imdot man ko ba akmatkani ninchu wanak ilwai, ninchu wujir karatu achinanko fi akimatkanai to findau be ni daku ikimatkanai ni vaikuk herinsi gado za tiba ninchu na kotechi adawu mi yanka gadak yadgwani adan yaye ni əmdik zabudin gabadai to yadan yaye ask nanai kak zabudim.